नाईजीरिया अफ्रीका क सबसे विविध सांस्कृतिक देश होलु। यहाँक संगीत, जैसे अफ्रोबीट, दुनियाभर म मशहूर होलु। नाईजीरिया म पारंपरिक कपड़े, जैसे आंकारा, बहुत सुंदर होलु। यहाँक खाना, जैसे जॉलॉफ राइस, बहुत पसंद कियालु। लोग आपस म बहुत मिल-जुल रहदु।